في عدة نوافذ، في نوافذ تطل <hesitation> للمكان الخلفي، ونوافذ تطل للمكان الأمامي للمشروع اللي أعمل بيه، <hesitation> عدد النوافذ ما أقدر أحصيها بشكل دقيق مرة، <hesitation> ولكن ممكن تكون أكثر من ثلاثين نافذة <hesitation> أو أربعين نافذة لكل غرفة، أو مكتب فيه نافذتين.